Yaa takuu xiaa ki'i saayu kaao un kauu sukuvao, xiaxia xiinivao, takaa laala xitiovao na kachio, ta ka'ao i'ií xia yaa mi saayu kaa ta xaa kiiao, kaao i'ií va xiaara ta ika kiji xaa ntu'uva vaao tufio ra koo i'i ntiaayu u, koo i'i ko'ó loova, koo kuñuuva koo tikuii chi yoo nusana ra kixiaao kukuo kuxiyo chi kasuu inivaao chita kuu ikaa kijii xinteo xii mi kuu'e kara ko'o xiko ñaa'a no tikui koo kachi inio ko'óo ina'a sakao ntuoo ra, ta ika kijii mia ntukuaao ra kuvi kuxiintio ñaa'a xiaa yoo ntii xiko ñaa'a, xaa kasuu inivao ta takuu xaa kan- n takaa kanii tukuora kuvi kaxioo vintiaa chikii kaana xi'i yaa kuvi kuchiiva tukuoru, kuvii yaa ntuku ntii yaka kuitiva kuvi kasaao xiiru ra ataa kusuo suvii tuu vaao chikachi ra, yaa ika kixii ta xaa ntukojuun vaa chiiña yioo iniyo ko'o tikuii xiaao kunio kuxivao ntai i taa xi'í tuku mi ya kue'e ya'á mi kaniika xiiva'a ya'á ta ika ñu'u kusutukuo ra kuchi tukuorura va'a ta ika kixii xia vaava.